Jalmari Täikkö
joo
teillä on ikää jo aika paljon
no minä helmikuussa täytän - yhdeksänkymmentäneljä
mistä missäpäin olette - asunut
minä olen asunut tuolla Kaakamassa
onko se
- Kemin rajalla aivan
koko ikänne
no melkeinpä saa sanoa että koko ikäni kun minä olen - ensin syntynyt tuolla ylipäässä Kaakamaa ja sitten muuttanut alapäähän Kaakamanniemeen jos sitä olette kuulleet mainittavan
minkä muistatteko sieltä ylipäästä asioita
no en minä oikein niistä muista siellä on muuttunut niin paljon nuo uusia asukkaita ja minä en ole siellä vuosikymmeneen kahteen ollut käymässäkään paljon
mutta silloin teidän - lapsuudessa kuinka pienenä sitä te muistatte
no en minä kovin pienestä muista tietenkään että sitä nyt olisi mitään erityisempää tapahtunut
no sitä lapsena leikittiin kuitenkin
no leikittiin kyllä joo
mitä mitä siellä millä lailla sitä leikittiin
no sitä vähän kutakin sorttia koetettiin ja sitä muutenkin juostiin ja kanssa kilpaa pikkuisena kun oltiin
oliko teillä veljiä sisaria
ei ole elossa yhtään velimiestä eikä sisarta
mutta oli kuitenkin
on niitä ollut meitä seitsemän kaikkiaan
oliko nuorempia ja
nuorempia ne on olleet minä olen - aivan viimeinen
mutta silloin lapsena niin oliko teillä siellä ylipäänsä paljon muita lapsia
no aina siellä oli sentään joku käymässä ja ja toisten kanssa värkättiin ja mellastettiin siellä siinä oli tuota kaksi kolmekin Heikuntin taloa ja niihin oli vähän matkaa mitähän nyt olisi ollut pari - kilometriä ja siinä oli oikein synkkä haka sitten pimeälläkin kulkea niin siinä ei nähnyt mitään eteen mutta jalkaan kun koetti niin se tie polku kulki

niin siinä oli haka - ihan talon
joo se oli oikein vankkaa metsää siinä semmoinen iso haka me ruukasimme kulkea äitivainajan kanssa saunassa siellä Heikuntilla
niin - saunassa
niin saunoa siellä niissä kun ei ollut saunoja siihen aikaan vielä joka paikassa niin kuin nyt on joka mökissä ja
no minkälainen teillä oli huoneet siellä
siinä oli valtion rakentama huone kuule kun minun isä on ollut ruotisotamies ja se on siihen aikaan valtio rakentanut se rakensi siihen pirtin ja kamarin ja ja navetan ja tallin
minkälainen oli oli se pirtti ja kamari selittäkääpä
no se oli hirsistä tehty semmoinen tavallinen se nyt oli että ei se iso nyt ollut se pirttikään
olihan tämän kokoinen
oli se isompi tätä sentään meitäkin kun nyt oli seitsemän henkeä siinä melkein parhaalla aikaa oli
seitsemän nukkui siinä samassa pirtissä
no ei ne samassa nukkua ne olivat tuota kamarissa nukkui tyttäriä ja sitten me nukuimme pirtissä pojat niitä oli nyt poikia jo - maailmallekin mennyt ja vanhimmasta päästä ja jossakin oli aina pikku töissä taloissa
no oliko siinä oliko siinä sitten köökkiä mitään
no ei siinä ollut muuta kuin semmoinen - piisiksi jota sanottiin no pirtin nurkassa ei kun se oli siinä uunin laidassa siinä se keitettiin ja eihän se niin hääviä ollut se homma keittohomma siinäkään
no miten siinä saattoi keittää
no pikkuisia puita pantiin alle sinne ja siinä olivat semmoiset kun siinä oli neljä jalkaa semmoinen jos olivat jalat niin kuin tuon korkuiset
kymmenen senttiä
niin kymmenen sentin ja se tuota siinä oli sitten se ympärystä niin päälle tilaa siinä siinä se rupesi kiehumaan ja kuumeni kun pani puita alle
milloin siinä keitettiin
no aamulla keitettiin kun jouduttiin niin siinä se oli kymmenen ja maissa suunnilleen
mitä sitä - tavallisesti
keitettiin no olihan sitä silloin aikaan perunaa ja lihaa kumminkin ja ja ja sitten pojat pyysivät lintuja oli siihen aikaan paljon koppeloita ja teeriä ja metsojakin ja toivat ja jäniksiä kaksi poikaa kulki aivan ansoilla pyysivät niitä oli keittääkin niitä linnunkin lihoja ja se oli tuota sitten jos pani siihen vähän jo niin kuin raavasta lihaa seuraan vielä niin se oli hyvä keitto

montako kertaa sitä päivässä keitettiin
ei kuin kahdesti sitten jotakin jos syötiin illalla siinä oli meillä pari lehmääkin ja hevonen oli ja mutta sitä maidossa pysyi silloin

niin siinä oli navetta oli
navetta oli ja - lato kanssa jossa heiniä oli
minkälainen se se oli
- latoko vai
niin ja navetta
navetta oli tehty hirsistä ja se laudoista tehtiin se jossa heiniä pidettiin vieläkinhän niitä näkee joissakin paikoin senmallisia vanhoja taloja jossa - heinälato siinä perässä navetan navetan porstuasta tulee heinälatoon
no oliko siinä muita muuta huonetta mitään muuta kuin navetta ja lato
no eipä eipä siinä ollut paljon muuta sitten oli semmoinen niin kuin - aitan tapainen jossa pidettiin niin kuin lihaa ja muuta niin sekin oli kyllä pikkunen mutta - siihen sopi sentään sitä nyt paljon ollutkaan siihenkään aikaan se oli se oli köyhää aikaa silloin mutta niin sitä vain eletty on

no saunaa teillä ei ollut
ei ollut saunaa
kävitte siellä Heikuntilla -
joo siellä me käytiin saunassa
minkälainen sauna siellä oli
se oli semmoinen sisällelämpiävä mutta siinä oli vain - ja muuri tuo kiuas oli siinä seinän vieressä ja siihen siihen viskattiin löylyä kyllä siinä kylpeä saattoi hyvin eikä se savu - haitannut kun se hyvin annettiin palaa ja että ei jäänyt kekäleitä sinne

niitä harvoin näkee täällä enää sisällelämpiävää saunaa
miten se lämmitettiin
no ei kuin puut pantiin ja valkea sinne ja siinä oli sitten semmoinen katossa ja että se aukaistiin niin että savu enin meni pois se veti siitä vähän
niin mikä oli siellä katossa
semmoinen lunkka jätettiin reikä ja tehtiin siihen sitten lunkka
no oliko muita muita -- oliko siinä ikkunoita mitään
oli siinä yksi ikkuna siinä seinässä pikkunen mutta kyllä siitä näki että siellä ei sentään toisiinsa mennyt
no kukas sen lämmitti sitten sen saunan sen
no siihen pantiin puuta kuka kerkesi aina käymään siellä se joku se sitä aina niin kuin piti silmällä että siellä palaa puut ja sitten kun se aikansa - lämmitettiin se sitten tuota annettiin juosta vähän aikaa ja että se kitku menee kaikki pois saunakitku ja sitten sitä käytiin kylpemässä
montako sinne sopi yhtaikaa
no kyllä siihen Heikuntin saunaankin siihen sopi meitä puolenkymmentä se oli aika iso sauna muuten
no -- löylyä
joo löylyä se oli löylynviskaaja sitten joka kun toiset olivat laarilla tässähän on kanssa sisällelämpiävä sauna tuolla mäellä tuossa mökissä ollut mutta siitä on kuollut isäntä ja kaikki siinä ei asu nyt ketään
no kauanko siellä oltiin siellä
saunassa no ei siellä nyt kovin kauan kun käytiin kylpemässä ja sitten pestiin ja sitten - laukattiin pirttiin
miten se vesi lämmitettiin
vesi lämmitettiin muuripadassa navetassa ja saavilla kannettiin siitä
oliko siellä navetassa pata
oli
sisässä itse navetassa
- joo pata siinä oli sisällä

no oli talvella kantamista siinä
no oli no mutta se ei ollut niin kaukana sauna ja ja navetta toisistaan että ei siinä nostahdutti kelkan päälle ja lykkäsi - saunaan mutta piti siinä kaksi miestä olla että nostaa ne saavit sisälle saunaan
se oli siksi laaja se sauna sitten että
joo oli se niin laaja että
kummalla puolen se oli se kiuas siinä - ovesta -
no se oli niin kuin tällä puolen
oikealla
oikealla puolen
ja saavit olivat siinä
saavit olivat sitten siinä rinnakkain toisessa oli vähän kuumempaa ja toisessa sitten vähän haaleampaa että sai siitä tehdä - veden itselle
ja sitten siellä saunan minkälainen se oli perältä
no se oli se perä ei siinä ollut mitään muuta kuin joku penkki vain siinä perässä oli että saattoi istua semmoinen että niitä saattoi liikuttaa sinne lähemmäksi saavia
ja sitten ja sitten siellä ylhäällä sinne noustiin sinne
joo siinä olivat raput - ylälaarille noustiin
oliko se seinästä seinään
oli ja niitähän pidettiin rukiinolkia alla vielä kun siellä laarilla oltiin - istuttiin niin kuin pehmikkeenä

no käytiinkö sitä uimassa tai kinoksessa
ei siellä ole lähellä jokeakaan ei ne siihen aikaan kinoksessa oikein halunneet käydä
kerran viikossako sitä
no kerran viikossa sitä kylvettiin vain se on tuota ei se ole niin kuin nyt nykyisin niin että lämmähdytetään koska hyvänsä kyllä se on muuttunut siitä

sitä piti töitä tehdä jo nuoresta
joo kyllä sitä piti lähteä nuoresta
kuinka nuorena aloititte
minäkö minä olen ollut kuudennellatoista kun minä olen ensi kerran ollut sortteerissa Kemijoen sortteerilla äiti kuoli niin se oli lähdettävä sitten minunkin
siihen asti kotona sitten
joo kotonahan minä kotonahan minä kuljin sitten kun minä siellä sortteerissa olin
minkälainen se oli työpäivä siellä sortteerissa
se oli silloin pitkä päivä neljästä kymmeneen
no mitä siellä tehtiin siinä
no sortteerasi ne puut itse -- kullekin puulaakille omat puunsa pantiin eri luikusta sinne puomiin ja ne kuljetettiin pois sitten ne niin kuin - nytkinhän se on vielä tuossa Kemijoessa mutta ne knipataan nyt kaikki siinä silloin ei ollut muuta kuin pyräissä kuljetus eikä niitä paljon ollut niitä puulaakejakaan jotka Kemiyhtiöhän se oli isoin joku ruotsalainen puulaaki muistanko olikohan yksi niitä ruotsalaisia puulaakeja että sille tuli kanssa vähän

ne olivat puut vähän - isompia kuin
kyllä ne oli isoja ne olivat tuolta ylhäältä laskettu jokia myöten - sinne ja nehän tuli Kemijokihan ulottuu kauas tuonne sinne pohjoiseen Kemijärveenhän ne ensin tuli kaikki ne puut ja siinä sitten siitä - laskettiin alas että ei päässeet niitylle kun oli isovesi varsinkin

no oletteko siellä ollut uitossa siellä
olen minä ollut montakin kertaa siellä pikkujoella uitoissa
muistuuko sieltä mieleen mitään semmoista
no ei sieltä mitään mutta se oli semmoista kurjaa hommaa jalat oli märkänä aina tietäähän sen kevätsoseen aikana kun joutui kahlaamaan jokivarsia niin nahkasaapas ei se pitänyt se meni läpi kyllä se on ollut kaikista kurjinta työmaa se uitto - pikkujoeltauitto kun ei sitä ollut mihin - yösijakin tehtiin tuota haoista pantiin alle ja jos sitten jotakin vähän niin kuin suojusta siihen ja siinä sitä nukuttiin ja tuli paloi siinä keskellä kahden puolen miehet olivat ja milloin sattui että oli hyvä hyviä honkia lähellä niin se tehtiin tuota rakovalkeat kaksi honkaa päällekkäin vain veistettiin - alapuoli ensin ja sitten pantiin siihen semmoinen kapula pään kohdalle että se jää pikkuisen ylös että tuli pääsee kulkemaan oletteko te nähneet semmoista
no selittäkääpä miten se tehdään
sekö no se tuota veistetään toiselta puolen honka kumpikin honka vähän ja tuota sitten pannaan semmoinen siihen alusta että se pysyy siinä kummankin pään alla ja sitten pannaan se kapula ennen kuin toinen honka nostetaan päälle niin pannaan semmoinen onkohan se nyt niin kuin paria tuumaa paksu noin läpimitta ja tuota sitten sytytetään se palamaan kun ja se kestää yön palaa ne kaksi honkaa
ja se pysyy pysyy koossa
joo pysyy se koossa ja se on tuota kuuma valkea siinä se on kuumempi kuin se se että tuommoinen rojuvalkea

joo kyllä sitä on nähnyt vaikka mitä siellä -
no mitä siellä uitossa syötiin
syötiin vai
oliko siellä emäntää
- no oli se tuota kokki aina roikassa se keitti ja ja aina siirrettiin sitä tehden kun häntä tulee puut viimeiset niin sitten siirrettiin taas kokin tulet edemmäksi mikä sieltä kurkisti
siellä joku naapuri kävi ovella
tuo Iita se tahtoo - aukoa ovia aina
mitä siellä syötiin mitä siellä keitettiin
no ei siellä mitään muuta keitetty kuin läskiä ja hernettä se oli enin osa siihen aikaan kun se oli amerikanläski
joka päivä sitä
joka päivä mutta siihenkin kyllästyy kun kauan - minä muistan kerrankin se oli Kemistä se ukkoherra Eetu Jokela vainaa niin se näki että miehet kyllästyivät siihen läskiin niin se pani - soitimelle ampumaan lintuja ne ensi kerralla käväisivät siellä ei ne kauan olleetkaan ne toivat kaksi metsoa no niistähän tuli hyvä keitto jo ja useamman kerran kävi sitä - kahviahan sitä kyllä oli kokki keitti ja
niin siellä ei - joudettu soitimessa olemaan kun
ei siellä kauan joutunut kun meitä oli siinä kolmisenkymmentä miestä se on tuolla Sallassa se oli Jaurujoella olimme silloin uitossa
no miten se saadaan tuommoinen kauhean iso tukki kulkemaan siellä pikkujoissa
no kyllä siinä vettä on katsokaa se se tammetaan tuota että se nousee se vesi siinähän ei ei ollut vettä keväällä ensinnä kun rupesi lumi sulamaan niin siinä kurussa ei tainnut olla oikein paljon että jalka olisi kastunut mutta siinä oli tammi sitten alempana tehtiin ja se siihen kun toppasi sitten niin tuota siihen nousi vesi kovasti kun ne oli puutkin ajettu niin kaikki semmoiselle jängälle siinä ja puomien puomilla vain yhdistetty ne puut että saadaan ne tammenreiästä läpi että ei ne hajoa
mitenkäs se tuo tammi - tehtiin -
no se ensinnäkin se tuota maahan pantiin tuota semmoisia puita joissa oli terävä pää ja lyötiin ne siinä maahan sinne - niin kuin törmänlaitaa vasten näin ja sitten siihen pantiin pitkä riuku tuota jota myöten se pääsi kulkemaan poikki siitä ja ja sitten se tuota siihen piti hakea tukkeja semmoisia jotka on sopivia siihen ja - se tehtiin niin kuin lämmin kossa siihen sitten - ja sammalilla täytettiin kaikki ne raot se toppasi veden kulun sitten että ei päässyt muuta kuin siitä tammenreiästä se niin kaitaiseksi että ei tuommoisella isommalla veneellä päässyt siitä tammenreiästä läpi niin kaitaiseksi

no sitten ne lähti puut huilaamaan -
joo sittenhän ne lähti ne meni siitä Jaurujoelta tuohon Vuotokseen ja siinähän olikin vettä kyllä Vuotoksessa se on iso joki tulee täältä idän puolelta Kemijokeen ja se tuota siinä me valvomme viikon että emme nukkuneet kuin kaksi tovia vähän aikaa muutaman tunnin joo että saadaan ne puut kun oli semmoinen iso suvanto siinä ja oli myötätuuli niin se - ukkoherra sanoi että koetetaan nyt valvoa niin että tuota saadaan tämä menemään tuonne virtaavaan paikkaan nämä puut että kun on tämä on pitkä suvanto niin se on ja tuuli on myötäinen niin se tuota menee sittenkin mutta jos vastatuuli on niin se vetää aikaa ennen kuin niiden kanssa on päässyt ja niin me pääsimme onneksi niin sittenhän ne kyllä menivät kun me sen pääsimme ne menivät tuone Pelkosenniemeen siinä ne yhdistyy tuohon Kemijärveen

joo kyllä se on ollut hommaa se
kuka siellä oli ukkoherrana
niitä oli montakin missä minä olen ollut mutta en muista niiden kaikkien nimiä mutta tuo se on Kemistä tuo Eetu Jokela mutta se on kuollut jo aikaa se oli herrana
siellä oli sitten kokki ja ketä muuta siellä oli
no kokki oli ei siellä ollut kuin apulainen sitten joku
no entäs kuka oliko siellä kymppejä tai
no kymppi piti olla sen tähden niitä niitä oli useampiakin kymppejä jokivarressa
mitäs sitten kun uitto loppui niin mitä sitten
sitten lähdettiin kotiin
saatiinko palkkaa
joo palkka - tili tehtiin tuossa Niilivedessä Niilivedessä se on - Kemijärveltä Kemijärven ja Rovaniemen välillä se talo ja se oli uiton talo siinä ne tehtiin tilit meille
millä lailla siitä maksettiin
no se oli se oli viisi markkaa meillä puhe silloin kun me lähdimme sinne ukkoherra kun tahtoi meitä - ja sen ne - sen se maksoikin meille tunneiltaan saihan siinä vähän rahaa
asuitteko te vielä silloin kotona
ei minä olin jo jo tuota poikamieshän minä vielä silloin olin mutta kuitenkin minä naimisiin sitten menin - minähän olen ollut kolmenkymmenen ikäinen kun olen mennyt naimisiin ei sitä tullut vaimoa ajateltuakaan nuorena sitä sen verran oli huikentelevainen että sitä ei ajateltu semmoista
mitäs silloin ajateltiin
no - kuljettiinhan sitä tyttärissäkin silloin siihen aikaan - jollakin oli hellut jo tietenkin olenhan minäkin ollut tuota yhden tyttären kanssa mutta se meni Amerikkaan kaksi vuotta minä hellustin sitä ja tuota se ei ollut kuin viidellätoista ja minä olin minä olin jo täyttänyt kuusitoista ja tuota minä olin ensi kerran vieressä

no miten miten sitä oli tapana hellustaa
no -
siihen aikaan
no saarnattiin ja ja halattiin ja muutahan sitä nyt ei tietenkään tehty
oliko sitä mitä huveja semmoisia tansseja tai muuta
ei ollut siihen aikaan muuta kuin hakemalla noin römppätanssit ja juhannustanssit ja ja - mikkelitanssit ja ne piti hakea kaikki maaherrasta
ei saanut pitää
joo sittenhän ne piti niitä tansseja ja viikko sitä tanssittiin ja kun Ruotsissa oli tuota olikos se ennen vai jälkeen en muista sitäkään se römppö mutta se taisi olla jälkeen jälkeen sitten kun Suomessa oli ollut niitä meni vielä sitten jotka olivat piikanakin olleet niin ne menivät sinne Ruotsiin vielä römppätanssia viettämään
toisen viikon
niin
syksylläkö se oli se
ei ollut kuin kesällä
ai kesällä
niin se oli juhannuksen tienoissa ja
niin - vaihdettiinko siihen samaan aikaan sitten palveluspaikkaa tai tai
joo vaihdettiin joka mutta oli monikin että oli vielä saman toisenkin vuoden vielä
se taisikin olla se ainoa - lomaviikko vai mitä
no lomaviikko se oli niin se oli römpän aikaa kuule kun se se tanssia pidettiin niitä römppätansseja ja jatkettiin sitten aina juhannukseen asti aina ne piiatkin pääsivät tuota tanssiin kun ne tuota illoilla työtä tekivät niin
no niitä ei joka talossa ei pidettykään tansseja
ei kun ne olivat tuota jostakin vuokrasivat semmoisen ison pirtin semmoisissa ei niitä ollut työväentaloja eikä mitään jossa olisi tanssittu
kukas siellä soitti
se oli mitä mikähän se nyt oli kun - muista sitäkään mikäs piru se oli nyt kun eipä tule mieleen nyt tällä kertaa mikä se oli se viululla se soitti ja soitti se kyllä sen muistan sen - Taka Erkki-vainaan se oli soittaja kanssa viulunsoittaja mutta se on ollut aivan ensimmäisiä soittajia mutta tämä - tämä oli tuota sitten jälkeen Erkin tuli soittamaan ja - sittenhän niitä tuli kun tuo työväentalokin laitettiin ja Kaakamaankin tehtiin Kemissähän on ollut työväentalo kyllä - jo kauan mutta tuota eihän ne sinnekään asti kaikki lähteneet

ja itse juhannuksena oli kanssa
joo
missä
no siellä ne olivat samoilla paikoin Kaakamassa se oli siellä Mikollakin - on olleet tanssit ja ja siellä ylipäässä on ollut kanssa olikohan se Tapala vai - mikä paikka se nyt oli kun muistaisin siinä oli iso pirtti niin siinä pystyi tanssimaan
no mihin -- aikoihin sieltä lähdettiin pois sieltä tansseista
tansseista no siellä aamupuoleen yötä
kyytiäkin oli piti olla
piti olla tietenkin jotka edempää olivat
no - oliko teilläkin hevonen
ei ollut minulla ei minulla ole ollut hevosta koskaan jalkamiehenä minä olen ollut vaikka vaikka minä olen paljon kulkenut tuolla ylimaassa kesää talvia kun niitä ei ollut täälläkään muuta kuin tuolla sahoilla jotakin töitä olisi mutta sielläkinhän ne oli olijat aina Karihaara ja Röyttähän se on vanhimpia ollut
no kävelemällä piti kulkea ja talvella
joo talvella suksilla
savotoissa
niin no ei niitä ollut minäkin muistan kun minä olen kävellyt - Kaakamasta lähtenyt Rovaniemellekin kävelemällä ei sitten ollut - junakulkua vielä silloin se on vasta jälkeen pantu tehty se - ratakin sinne
no siinä oli käveleskelemistä
no kahdessa päivässä me kävelimme Rovaniemelle sitä tulee toistasataa kilometriä Kaakamasta piti siinä heittää saapasta
ja olla välillä talossa
jo käytiin kahvilla välissä ja syötiin
no saiko sieltä talosta aina ostaa
joo kyllä sieltä sai niin kuin särvintä ja ja leipääkin vielä
no piti olla yötäkin välillä
joo
missäs siellä matkamies saattoi olla yötä tuolla
sielläkö välillä no joo siellä oli tuota taloja niissä oli isot pirtit - ja ne olivat avonaisia aina sinne sai mennä nukkumaan ja niin kuin talon väki nukkui aina tässäkin Rovaniemen ja Kemijärven välillä siinä oli niin kuin kestikievari niin ne olivat tuota aina auki
no te olette ollut yötä niissä kanssa
olen häätyyhän sitä olla yötä ei sitä jaksa kovin pitkältä aina yhtenä päivänä kulkea
no sinne pirttiin vain sopi mennä
joo sinne sopi ja aina niistä jotakin löytyi pään allekin mattoa tai jotakin
niin minkälaista se oli sitten savotalla elämä
no savotassahan oli tietenkin se oli jotka päiväläisenä olivat siellä niin nehän kulkivat pruukinpirtillä yötä olivat ja ja tuota siellä söivät ja joivat niissä oli kokitkin - vielä silloin jo sentään mutta nythän se on kyllä parantunut niissähän on keittäjät ja monetkin nykyisin
no oliko siellä aina aina pirtit siellä päin missä te olette olleet kun savotassa -
niin on siellä aina se on se on vapaa siellä kulku niin kuin puulaakin pirtissä ja siellä siellähän olivat olivat siihen aikaan pritsitkin jossa sai maata vaikka siinä se oli puulaakin pirtti mutta - oli silti kokki ja sillä oli kokilla eri huone ja herroilla eri huone ei se niin kaksista ollut sielläkään se kylmäkin se tahtoo ahdistaa siellä talvella
kuka sitä lämmitti
no se - kuka heräsi aina niin se pani piisiin kun se oli semmoinen nurkkaan tehty semmoinen - piisi näin se oli aika iso ja tuota siinä pystyssä paloivat puut se aina joku lisäsi kun heräsi ei sitä ollut niin kuin nyt on vahdit ja kaikki
no ei siinä sattunut vahinkoja
no ei siellä enpä minä tiedä muista että olisi isompia vahinkoja tullut minä en muista tuota mikä paikka se nyt olikaan kun niin siinä paloi sauna kyllä kun ne lähtivät joululomalle ja kun se oli tehty se kämppä se oli hevosmiesten kämppä niin tuota tehty kanto ollut siellä sisällä ja se se kun paloi valkea se kuumeni se sieltä se kanto ja se syttyi sitten jälkeen kun lähtivät tuonne lomalle niin syttyi palamaan ja paloi kaikki mitä oli siellä
no silloin oli se pöllintekokin erilaista varmaan kuin nykyään
on erilaista
millaiset ne oli ne vehkeet
niin pölli
niin työkalut
no siinä oli kirvestä ja sahaa ja ja kolorautaa ja minkä mitäkin kukin tarvitsi
no millä ne saatiin nuo isot puut nurin
nurinko no se sahattiin justeerisahalla sahattiin tyvestä poikki se kaadettiin ensin olen minäkin kaatanut monta puuta kaverin kanssa niitä oli aina kaksi miestä niin kuin hevosmiehellä jotka olivat hevosmiehen ruuissa ja ja tuota ne tuota sitten tuota viikkopalkalla
niin kaksi piti olla siinä justeerissa
joo toinen toisessa päässä justeeria se yhdessä käyttää hitaasti mutta kun on kaksi ei se ole kauan tarvitse olla pyllyllään kun se on kumossa
miten se yksin oikein
käyttää on se sahaavat ne yksinkin varsinkin tuommoista pientä metsää kun on tuo - kaarisaha poka niin sillä ne kaatavat mutta eihän se ole isompi puu eihän se kaadu sillä se kun se alkaa metriä olla tyvestä niin - harvemmassa niitä on mutta tuommoisia viisi ja kuusikymmentäsenttisiä ne on tyvestäkin kun sahaa niin mitta läpimitta ja siihen aikaan kun minä olen ensinnä ollut siellä niin ne on täyspitkänä viety kaikki tuota puut rantaan ja laskettu täyspitkänä se on ollut vähän hankala tuommoisissa pikkujoissa niin täyspitkä puu niin kyllä se piti olla vettä että se ei törmää törmää törmään puu kyllä se virran mukana menee kun se pääsee vauhtiin
no oliko monta kertaa joki tukossa
no aina se on mutta ne sieltä saappanilta huutaa että ei laskea kun se tukkeutuu - mistä ne löysää niitä puita
no miten se huuto kuului
no se mies mieheltä kuului
jokivarressa -
pitkin jokivartta niitä on miehiä aina joo ja se kuuluu kun se rupeaa huutamaan yksi niin se toinen jatkaa sitä
mitä sitä huudettiin
niin huutoa että se kuuluu sinne saappanille mistä lasketaan niitä
näyttäkääpä millä lailla sitä huudettiin
huudetaan
niin mitä ne sanoi
että ei laskea
no mikä siellä on hätänä?
no se - ne tiesivät siitä juuri että se on tukossa
- muistatteko semmoisia että olisi ollut pahasti
en minä muista että olisi pahasti ollut mutta ainahan se joskus pistää törmään ja tekee siinä tupet että ei kulje
se pitää lyödä kiinni sieltä saappanilta että ei tule
joo kiinni se on lunkku kiinni
nehän joskus isolla joellakin -
joo sehän on ollut ennen semmoista ryysylaskua Kemijoessa kun ei sitä ollut laitettu ollenkaan siellä oli kauheita ruuhkia tuossakin Petäjäisellä niin mitä siellä oli kolmatta kilometriä pitkät ruuhkat olivat se oli kauheaa hommaa se eihän sitä mutta sitten kun ne laitettiin joki ja puomitettiin niin suvantopaikat ja kaikki niin ei siinä ole pahoja ruuhkia ollut
olitteko te siinä Petäjäisellä selvittämässä sitä ruuhkaa
en minä ollut siellä
mutta näitte sen
näin
miten semmoinen saadaan -
se on se vyörytetään yksitellen veteen vain siitä ja lähtee siitä useampikin puu kun sattuu niin että osaa oikeassa paikassa sitä lohkaista
taisi olla vähän vaarallista
on tietenkin se vaarallista sehän oli soho aina siellä hännillä semmoinen soho siinä oli kaksisataa miestä sopi siihen sohoon se oli tehty vain noista hongista
minkälainen se se oli
soho no siinä oli laudoista tehtiin sinne sitten honkien päälle niin tuota laudoista tuommoinen huone ja useampikin siinä oli huonetta laudoista ne tehtiin
kaksisataa miestä sopi
joo
no mitä siellä tehtiin siellä
no sitä purettiin ja toiset kahden puolen jokea kun olivat - siellä oli kahden puolen jokea miehiä täytyi aina olla purkamassa pahimpia paikkoja

joo
Kemissäkö te asuitte sitten kun menitte naimisiin
ei kun Kaakamassa
Kaakamassa
joo siellähän minä olen syntynyt ja kasvanut sen minkä olen kasvanut

minkälainen talo teillä siellä oli sitten
ei meillä ole ollut taloa kuin semmoinen mökki että siinä on kaksi huonetta ollut vain ja
oliko se samanmallinen kuin se Ylipäässä oli se kotipaikka
ei se samanlainen ollut siinä ollut meillä mitään elävää täällä alapäässä muuta kuin kalaa siinä sai pyytää siellä ja sitähän oli siihen aikaan kalaa
mitä kalaa
siellähän sai sehän oikein oli semmoinen lohipaikka johon toivat kaikki pyytäjät lohensa että ne siinä tuota perattiin ja ammeisiin pantiin ja myytiin sitten - ulkolaisille
oletteko ollut siellä - töissä
no en minä paljon ole ollut siellä mutta sen verran että minä tiedän minkälaista se on ollut
kertokaapa miten se tehtiin kun se perattiin ja ja mitäs sitten
se perataan ja tuota ruoto otetaan - pois ja pää ne jäävät ja ja se pannaan tuota - ammeeseen suolaan mutta se onkin kranttua se suolaaminen se ei saa liikaa suolaa panna eikä eikä liian vähän jos vähän tulee se happanee ja paljon tulee niin se oli liikaa se ei tahdo käydä kaupaksi - mutta niillä on mittari ne kuinka paljon se se pitää olla suolaa eli se vesi suolasta ja sillä sillä mittaavat ja sitten ne latovat ne puolikkaat aina siihen ammeeseen ja siinä ne on jonkun aikaa ja sitten siinä sitten otetaan pois ja pannaan toiseen ammeeseen
mitä varten otetaan pois
no sitä varten että nämä pannaan ulos myytäväksi ja ostajiahan niillä oli niillähän oli tuota näitä venäläisiä ostajia siellä oli vakituisia siellä oli ne olivat - toisinaan vielä suolaamassakin se venäläisiä
- minä vuonna
no minä en muista sitä minä olen ollut hyvin poikanen
niin lapsena - joo
mutta siellähän oli montakin Iisakka-vainaja suolasi kanssa ja ja Keltti ja ketäs niitä muita ei niitä tainnut muita ollakaan kai

mitä muuta -
no sitten sitä sitä semmoista roskakalaa haukia ja ahventa ja niin kuin keittokalaa ja paistikalaa lohihan oli kallista ei sitä silloin kärsinyt ostaa
no jos itse sai niin syötiinkö sitten
niin sitten sitten vain jos itse sai mutta ne on ei se uistillakaan tahtoneet saada minä en tiedä mikä siinä oli oikein kyllä se söi uistia mutta se ei pysynyt uistissa se repi itsensä irti uistista se on niin - voimakas kala lohi

no olettehan te kuullut puhuttavan tuommoisista taikuudesta noituudesta
no onhan sitä puhuttu kyllä siitäkin mutta en minä tiedä oikein onko siitä taikaa ollut
yritetty on
niin yritettyhän sitä kyllä on onhan niitä ollut tälläkin perällä